अमि अस्वल्ते पेन् बोलि कुले बोहोत् हरो तके, अमि कम् करिबु गोले अमि एक् होरु हल्फ् पेन् दिअपेर् पिन्ने जओ। तेते अम चोम्फोर्तब्ले लगे, हल्फ् शिर्त् पिन्ने जओ, तेते चोम्फोर्तब्ले। लगे अरु जिते वेल् एक् अन्न कबर् घरोत् गोलो ब अलोहि घरोत् गोलो। तेने कद् अमि कि कोरो जेअन्स् पिन्ने गोलो, अरु तलग शिर्त् पिन्ने। तलग मिलै फुले अमि जोत पेन्ने, तलग मिलै फुले कुर्त पेन्ने। अरु भिय भिहु जओ बोले गलेले अमि फोर्मल् नोर्मल् खपुर् तके। जेनेगे दोर्जे सिलये कोहे दे, खेपुर् पिन्ने जओ। करन् खेतु इधि खन्द जतु बेले कोइ, नोर्मल् पेन् बिने लो, नोर्मल् शिर्त् पिन्ने लो। तरपर् कुर्तु लगलो, पितै तै लगलो। जेनेगे अमि भिय खपुर् गुसि जओ, अरु इस्कुलर् लरस् वले भोले, खिहरि किकोरे सिलये कोरि बोलगे। करन् खिहतर् चोम्फोर्तब्ले किनर् न थगे। करन् खिहतर् इस्कुलर् द्रेस्स् इसे भत् चोलोर् थगे। गोतिके है करने खिहतर् जितु चोलोर् छोइचे कोहे, हितु चोलोर् है पिन्ने भो परे। है करने खिहतर् दोर्जे सो जै सिलये कोरि बोलगे, है करने खिहतर् अन्न मोनर् जितु स्त्य्ले थगे। है स्त्य्ले दोदि भन्व अरे, करन् खिहतर् छोइचे मोदे न होबो, इस्कुलर् जितु पसन्द् हो है। हितु है खपुर् पिन्ने भो परे बोले, है करने खिहतर् फोर्मल्ल्य् बेसि खपुर् थगे।